Tostadora kuae <noise> tembiporu <noise> ikaviko <noise> yamboaku <noise> vaera <noise> guiyape jare <noise> yayapovaera <noise> atipiriri <noise> jokuara <noise> ikavi <noise> kua.